Sor mue mu mɛ kɔ nu akii loo naa m naa gbo kpa gbo m ɛrɛ e le nu ba doo e doo kɔ mɛ m su lo nee nua na ko. Aba zii a ko m ɛrɛ e a mɛ waa loo lɛɛlɛ kaana kaana ye zua ale le tup zua sor i gbaa sitɔ̄ bari igbaa doo yap bee nu ken kia sa kii tɔ̄ bari igbaa doo yap bee nu ken kia sa kii tɔ̄ barj doo leke isu nu bari su buun doo a doo kor bu mɛ a ɛɛ ye loo and alu zii nee naghe lonu loo doo nu sa bea ye a kor na ghe ale kor nu ama mɛ a naa nia ye lu nee a naa arara nu bu benyie ye a kor nu a ye bɛa lɛa bu la alu kor zii nu lu ye tanga a kor na ghe nee lo o da ɛrɛ yere ba loo keh o doo doo sa oyere ba ne oyera ba nagha nee lo o ɛrɛ sa aba uẹ okornaghe ye ne a su nagha a kormɛ a torghe kor mɛ bu do ye ɛɛloo mɛ o su ye bɛga doo o wuga lo a lu kor nu le ye ba a dor mɛ ne lua le ba mda mda dorna ghɛ yw ne a nii mɛ myo bee kor naa ɛp é lorgor nu é alu gbene gbene ɛrɛ ba loo nu e ale ba alu atom lɛɛlɛ loonu a ye leba a su kor mua ma nu alue a lɛɛ naa nyone a pya nu ale ẹe ɛrɛ siga ko nee ɛrɛ Lo alu kor wa gbo be ɛrɛ nu a doo ama sa alaba ba sii ɛrɛ loo wa naa su kèn m da m bee yii baba loo a doo ko myo bee kor m gbe baba lo nu a doo kor sur ɛrɛ lo na ko ama pya lo dum m yie gbo mue bu alu nee a ca a piaga naghe loo e ɛrɛ nu é aa gbo tèn ẽ ɛrɛ nagbe naa piega é bu pia si dee a ɛra batam é ãã doo a ããkèn lɔɔre a kü ye lar doo ne dpo kèn mda maa doo naghe doo alu nua mɛ nwa nyone bee kor a fɛɛrɛloo. Loo doo mu a naa nwa ye o kor naghɛ ne lu alu kor nu ama naa aa doo sa a doo lɛɛ sa o kor ye a sa naghe. Lo alo doo nu e aye si loo or a naa nwa ye a lɛɛ é kornaghe ake so a nya mɛ kor mɛ ɛɛ naa ko. Aba alɛɛ naa ɛrɛ naghe m gbo lorgor maa ko a doo kor tanga a yü. Erɛ ko yü a nua tanga ɛrɛ ko yü a doo kor dum a naa bee le bu a yü abu ɛrɛ ko o yü nagha a doo ko tɔ̄ bari waa wɛɛ si kü so o zuuwa but lo ko ama naa le doo wo lu nee lo aleke tɔ̄ bari ɛra a kue a, a kor ane kor aleke tɔ̄ bari era ye wɛɛ so ghe seh or wɛɛ da si loo ɛp nu alu nu alu o dasi o kor ye ne a da naghe bee loo loo ba bü baye sor i na lo ken a aanga ra naghɛ kor mu ma elu mee naa da sia a lo zü ko ma ghe lo alu.